जमीन के नीचे बहुत सारे जानवर राहत हैं। जैसे की कीड़ा, फंगस, माइक्रोबियल भूमिखंड, छिद्रक जमीन, गिलहरी। नमक के जानवर छछूंदर बेजर और कंगारू चूहा सबसे खासियत की बात ये होता है। कि वातावरण में जब ज्यादा गर्मी और जब ज्यादा ठंड पड़ने लगता है। तो उससे बचाव के लिए ये लोग जमीन के अंदर राहत है। और वहीं पे ये अपना जीवन व्यतीत करत हैं। केवल भोजन की तलाश के लिए ये बिल से बाहर निकल के जमीन पे आता है। कंगारू चूहा मरुस्थल में राहत है जब ज्यादा गर्मी पड़त है। तो वह हमें पूरे दिन जमीन के भीतर राहत है। और केवल रात के समय में खाना की तलाश के लिए बाहर आता है। और यह शुद्ध शाकाहारी होत है।